Ni jokava ne'enchi te ni-ni kijli wa'anchi te ña ñana na ku-ininchi xi ni ndokonchi contento iyo anunchi. <noise>